באלניסבה ללמןזל לחנעיש פיה דאבא, פיה וחד זוג תלתה רבעה, רבעה דיאל אלאנوافז תכריבא וחד דיאל אלקוזינה, וחד דיאל אלסאלון, וחד דיאל אלח’רפה לולד, ו וחד דיאל אלח’רפה דיאל אה סוויט ברונטאל.